هوايتي المفظلة هي الجراءة، أستمتع فيها لأنها تاخذني عوالم مختلفة و تخليني أتعلم اشياء جديدة، أحيانًا أقرأ روايات وأحيانًا كتب عن التنمية الذاتية كل كتاب يفتح لي آفاق جديدة وأحس إني أعيش تجارب الشخصيات تهديني لحظات من الهدوء والتركيز.